Ebwa nɗye wo ɓe dami gbma ɗye mi snu wo ẻ nyize yna, yi etsni, etsni nɗye a jawo tu ekni’o ke a chewo de kuta yi ynawo kpe gnu aba hna, azangote gnuaba ɓwa chen, etsni muhni woyi etsni nɗye a ɓuye ge ynan, he che, wo, wo yi eznu gbe za nɗye he, hega kpe lisa fi snu ɗyego ɗyego yna aɗye he ɓwa he wu aza ẻ etsni’o, miɗye eɗye, miga yashi e tsni cho ba nɗye nga ɓe yi nubo ɓiya dodo do eɗye ma zamu nɗye nga yashi tsni che ba yna ɗyi ɓe ma miga zamu ɗye a dyi yna dyi mi chniɓe mi yashi e tsni che ba labmi labmi ma zowyi majni tsongo. Azaga zhi-ɓa ɓa che demi ɓa laga eɓa ɓa ɗo, zado ga zhi wo ɓa do a wuga, ke a ke mi shi’o hari, nɗye eza de zhim miga lo kpe gala kelo num eza ga ɓwa zhi nu, a che tsni, a, a, wumi gom mi kpe shna nɗye ɗye ma po he ɓe yna hega la che demi ga mi wu ɓo gbmari miga he pita ɗye ɓo bari nɗye aga lo hna mi kpe shna mi gas nu mi che he znu znu e, ɗye ma he wu yna. Zaza nɗye woga yi wo, lissafi tsni che nyi-hega zhi mi ɓa ge ga mi wu ɓo gbmari hega chnimi wuwu elo ɓo bam hega mi ga gnu ɓo ba to mahe, he mataki hna ku қhikhiti agade chari lo hega dye dye ma mahe, mahe zogo te, ke ma mi dye nyi la ɓa-chnuawyi ma he zni ge, ke ma za wu è wori’o atsni che ɓe yi mi dye-ɓe chnisnun, nɗye aga gna a chewna tsni dye dede nɗye a che wori a-a zhi gbe ge, hari, he zhi gbe gbe wulu egbe, egbe wok e he zambe nɗye woga kpma ya yna egbe ga ke sa hna mi yi wo gbae, ndye nga chetni mi ku he nuwna ge mi yi wo gba, ndye nga che’ tsni mi ku he nuwn ge, mi yi wo gbae nga de tsni, mi go etsni ɓa eza’ ɓwa mi yi wo gbae, miga de tsni ma, ma he snu mi la he guge kan kan ke he bma ‘gbe gi mi mi yi wo gbae so a-zogo ye mwa bare nɗye mi che’ tsni miga wuza ge yna. Tsni che ɓe yi mi ɓen mi yi wu hna wye mwa mi yi gbae mi yi wo lissa fi kan kan zogo dodo yi’o ndye eza gas nu wo wumi ge ynan hega mi wu ɓo gbmari, ha wumi dye a lo bo ban tse nga hete zago ɓe nɗye n kpe tu ẻ tsni che ɓe yna hnan.